<hesitation> Nito ene wa je ni onuro wuro we ira bobo olara ro nemi gino eroso biri igbagba ira bobo mo ka gin mee je eroso biri igbagba <noise> tea mo fe mon e o ka wu mumny tea biri gbagbe ee tse okrin mai ee tse ikun teri ara we mo need omo gbigbi mo ka fe mon omi gbi gbo kpojokpojo <noise> bri mo no mon teri gbene gbene ee wa tse mi teri mo ma utse temi ka tse so mo ma <noise> mon ore gbogbo we liptuo we mo ma muni gege gba mon the then mo ki gin ghe gin do ra toe igbangja o ma tse igbagna o ka tse eroon mo tra da wo je ene ma je ene ma je ene tada twenw tei <noise> nene <hesitation> tsere tie keri wei wa nemi be oton re gba wi iloli gba wino tse oghan ra wa lati bo tore tse oghanaran wa lati bo tuo wa lati botso re tsere teri oton re re tsi olakun re ofon oton re re tsi olakun re ofon re re tse omere re teri oton re ma buwo gin wo re gha ra gwe wo ma gwe kuro mo ka da ina bobo di di me si gun re gba a gwe gba wa gba loli we o gba mo ka da gi gbe egbele bobo ti mo da <hesitation> ura bobo mo ma tsuo mo ka da gin gbr re ra kpa bobo dene gba iste ene ka da kpa <noise> in bobo mo ma tson tson mo ka da gin dene tse igbagba ikpegirri re a kp okin so egbele we mo ks gin gbe do a tson ubo tene ka ko egbele we ni do ra gba uwere do bejin to aghan di mu oje gbe aghan <noise> to ka tse O ma tse otou mi do ku mara mi <noise> teri gin no ka gin gbe wo re tse omeremi <noise> uwo re tse olukan mi mee ne ukun uwo re tse olokan mi so o ma tse wo re tse olukan mi so o ma tse wou gha en dede kuro ene ka da re uso irabobo oka gi mummy dene mai re uso ni onuwe mo ka gin gbe gin no ene wa re usei ene wa re usono ma gin gbe gin do ko aghanghaw ra gba a ra <noise> mo in gbe in uwere uo ka da gin oritse uwo re gin di eni tse urun ren rem, <noise> > wai ee ne irrye to mu tse urun to ti we wa gin daghi wa <hesitation> dagha wa ra mai orito ne amakatse re wa tsitsi <noise> tsi tsi ipeye dagha wa bemi ra umen ti mo le ni uborroe ghelegho mo ma guo iste eren kuro oritse ka da tse auakatse ro bobo ka da wu ina bobo ka da mu ina bobo mo ka gin gbe oritse gin o ma tse meji were oka even okan self ti oton re debi domakpa teri gho wa wi eyin mi mie re ore mie ne ora uwa re tse osa owo re tse ore tse ore mi mo gin niko wo ma duro ru ejin mi ebi eo wikpa mi teni nikomo gin gbe mi ma tse unum dede kuro gheleghele di me si tson gege aghan wa gba ra bemi ra mo ne ogho rena ka gin gbe oton mi gin and ogho ma wa ira bobo o ka giri gbe mi gin mumu o fe ferun tie u arun mai uranran niko wo te je o ka da gin mo ta da mu ogho gbe oka kpe mi ri ojo okan Ain eja ta den biri feni gen wu wun jije o mo ka gin o eyi oje eligbo ren oka gin deri a ra ikaka gbe wun ke won fe mon ekam gari man e garri fiften wo fe mo to ka da arun ni ain in to ka ro ren ene ka da tse ere <noise> ene meji wo ma ri mi biri oton mi we dene tre olukun meji <noise> mo gba kpe mai uwo re tse olukun mi ren o <noise> nonuwe <hesitation> no onwo we ewe tsere ene je oje oson ti oritse nu oje gbene ene je onun. a to ira bobo <noise> o ka da gin mummy ni ene wa mo ka da gin okay dene je win biri obe ofen ene ka da je <noise> bene je kuro moka da gin dene lofun oda gba ra gba afere ene meji ma gba afere kekere ene ka jubogho bere tubo gho gege main <noise> ma te ukpo ene kada susu eii ka kpe gege ira bobo o ka da gin mummy o ejuma niko ene wa je niko mo fe <hesitation> mai je di eji do ma teren iva bobo ene meji wa kerin one ka jo ene meji ka sun eju ma ma ren o ene dtati ren ene wa tse eyi ene wa tse enen ene wa gba bo dede gba jolo ubo tene fe folo ira bobo mo ka da gin gbe gin do gbe erun ro lefun ode ene ka da gba ukpatso gba kpa gba kpa temi irabobo o ka da kuro isabatu mi lefun ain mummy mo fe di wo sengha ni onwu maa ka ro mo bie mai gigbe gi niko ari temi ee wa gba ka ro ireje oka wino ogho ti mo surpose gba re mee ka ne Ain ene maare main gbegbe ofo eren di oton mi we do ko gbe mi ira bobo owowo na to amomai tsikale ain mumy we da tse uru ri ki uran ni owuro we <noise> mai no mo fe ne ukuemin deno da tsilale kukere to ri mo ma ren <noise> wo ma <hesitation> kekere mo ma re kuri uso gba re dadi <noise> ira bobo mo ma like mo ka nana ara mo ma nana ara kekere ara we dede kada wo ni ara we mo ka kule <noise> teri ee tse ira ded owun a ka gin da kwi rawo gba femin so were mo ka tse ni oroowo keren mo ma tikale <noise> moma tson gin after mo ma kuoro ni five o clock like <noise> <hesitation> ughojo meefa ma to oyi ara we wo ren <noise> ukuemin we wo ren mo ka tse urun ti mo fe tse <noise> mo eru owun re tse oritse were mo ka gio gbe ireye dede <noise> kpe gin niko itse kiri ma ka ni onu we a wa bife ee ne itsekiri ti o ku ti a ka bife ira ti we bife owuu re fe gio ubi re ee to itsekirri ara re ee to itseki <noise> awa lati ma uku to kpa uwo ama ma kuro <noise> gba ma urun ti a wa tse ni dere ke mo bio ofo okan main irefe ti o ka gbe iwe fifen we <noise> ene ti o tse okpara oritse <noise> ene ma ku nike je gin <hesitation> a ka gin da ra bife ai ee surpose gba bife fagha fuebitsi gbe oritse

Ewo ti mee bi iye mi do oma ee gbe don gin wo wa bemi gba gbe uru ti mo wino gin biko mo te kuoro ni owuro ene meji e kuro ukpo we wo ka te bin wo te ukpo we kuro wo ka gba iloli we dede bin wo gba ololi we dede iloli we dede iloli iloli egbele wo ka re gna ra beju to teri ere wun e ka je egbale we teri teri egbele ee nemi wu do tsi tsi ireye ekeen mo je gbe teri o wa je oje keren woma tse igha dede wo ka te ra gue mo ka re ra ghe ene meji kada tse ene ku lin ubowe gbe da re usen teri ira ti we fe ogha ogho eew wa gna ra ba uwo dowa bo <hesitation> uwo gho we da ka fe uran ki uran mi tse wo no tse o o ma utse ewo di wo re gna ra fe ogho we ra tiwe fe uwo e si gba je wo ma ma gin wo nemi ka gbe esete gba bi gba bi gba fe ofo ei wino of o ne ubo ti wo wa bi gba to wo ma wino wa ain e mama we da wa reb sister we da wa ren o gin gbe gin mee wi iloli teri mo ma mugbere ni onu we ejuma ojoketa di wo yege gin gbe gin mee wi loli gin imoto to bogho gin owuun mo bogho gna gbeyin gna re o ma tse oko o fe wo keren o ma tse oko ale <hesitation> tewo o tesen o dede wa gin gbere gbe urun ti wo wa tse ireye bobo wino ti oton mi gna kere mo ka tson <noise> o ka ne olukun oku o ka kpe ain ene mefi fe re church ma church boko <noise> <hesitation> moka tson oma we aghan meji aghan meji odon oka mo ka tson oma we ruee fo moka gin gbe oton mi dene re oben ene ka re obon egbudu Oka ri oma okuen o gba efin o gbe pure water ni gho mi ka bino eye egbe eyiwe wo fe ain origho wun mo gin ee fe mo kada gbe re mo ka da ghe ri culti de ri magisatrate do ri laweyer tei tie tei ain ei fe eyi <noise> wo ka da gbe re omiren in ain mummy niko re tse ale mo gbe re ibanki mai teri elukin re ti wo wino lele ni ojoren mee like esen ti wo wino gba gbe e o ina ti ene wino gba fe oluku wed re ori bi efun o wun o gba fin jesus ma muy gho wroun ti mo ri gbogbo we main emi gba da eko gbe re di wo ro gi emi oniye buruku mo ka kpe ositale mai ineye bobo winogho ee ne ina ti wee gbaa lete ukan but lele ukun ti one erighe to je gin a wa gbe ekpetu wa gba ra mi then ke ee ne ina ti wee gba ra design onokeren but wo ka ma gin wo wa tsale kin school terlen ei ka se ju ireje ee ne urun ki urun ti o ka bogho ireye ni eye tene gha we ee ne mo ka gun gbe mi ain mummy mummy modokpe temi gna re school o ka kpita dede aghan ti o wi wjieko gba re school aghan ti o wi ulieko gba re school aghan to wi ulieko gba tse urun dede aghan bobo ka bogho ifensi gna re gba ra ba onokeren bobo ka wino egbelemeji orun aghan ka fo wa aghan ka gin aghan re gba ra mon emo o ka kpita dede gbe mi mo ka gin maa ule aghan eei tse urun ti o sani wo ka ma gin iwe fifen wi ewo re o wo ka ma gin uwo odibo oritse biri wo tw mu ara ni eju eren owun a gba ra tsue ren o Wo ma ni ewu gba fun ino tsi ode aka gin iloli to wo kele wa ee tse iloli orounon dereke mo kaa deko agbe re dere ke ejo ma ma mo mo ka kue ba te be urun oka mo luke a ara oton mi ebi ma ka gege ku gi mummy wo ne ogho tse ni uwere mai in ain mo fe ra fe oje tie bokere mu were we o se o oje ti inege nemi je <noise> eghen mo like eghen temi to gba kere kere temi gba ka ko oya gba ogolo ra lo ogolo dene gba ogolo ra lo ogolo dene gba tse oje je e agin o kere ju ma ee kere fu mai ee kere ju o aghan ju oma we tsi mo bi gja aghan ei kere ju dereke now to mogbe gin o kere ju otonre ei neiomi fij aghan e <hesitation> nemi fry ta gba gin da tse frying ee frying tse o gba ri oton mi ni ojo okar o ka biro wo wai nemi fry atan to den oton mi gin in eeghen egbele de ain in airo mo bie wa fry gbe mi re oton mi kada fry gbe ain wee ri gin ojo eren tene gba ain wee ri gin ojo ereen tene gba gin gbere gin ojo eren tere gba gin gbere gin omewe kere ju oritse re gin di wo maaaa lele ofo ene o ee tse oton ene re wu uwere we ee nemi fry dadagin fry ee nemi wo ma mo gin gbe gin do gbe ogolo self gba gbe se owa wi ubowe di ogolo self gba gbe se o owa wi ubowe di ogolo we ee si jo ei ma de ema dene <hesitation> de mi da gin do fo eren ma dene <hesitation> demi da gin do fo era ee ma bin ate fo era ee ma bin ate fo era wai e main wo ka ma gin temi oma onoboren tere oma ono keren ono keren onokeren ra te tse urun ki urun ain tekun nen ain onogoing loli ene tene kele la loli ore Iyene re mue la da mu ene dede la ti orokeren ti onobiren ee ne ne mai se oje ghan gin ain mo bie maa bino uni ti mo tse bobo even gin eyi we tara eii ya we to tsitsi oma to fe gin aa fe iqse oruko mai a <hesitation> ma onuko ki oruko ti a mu mi ee tse owun a gbe ju kiri ora agha gbe ju kuri ara oton mi bobo ma ri minkeren do wo tse wun o wo toto to to gha ra ro bin o te sengha mai aghan je bi tsi gbe oritse oritse ma wi oyin obe oritse ma wegin <hesitation> di wo ka tun onun no gba gin oritse ma tse gbere wee ka nrun ri ara gba fo wee nemi ri ara gha jo kpe gio niko <hesitation> a gin a gbe ibabo ene fun emi ene noi funemi re no gba ri noun ti owi ibaibo we o ene ti o ka gne ikrosi ni origho <hesitation> ighuron dene emi ene no fun emi <hesitation> anin ti a gbe ni ughuron we tabi <noise> tabi josh re wi ugjuron we o tabi ene tabi amakatse o tabi amaje ijesu o a kpene gu amatetese onee tagberi tabi amaje o amaje ijesu re wu uwere amaje ijesu to gba wu uwere we wo ka ne wo ka ne wo wa gi wo ma ne ubi ontse wo ma gin amaje ijesu ti wo abe ni uwere we erubiba ren o dereke ina ti we ne ubi oritse ama even ni amaje origho ogho ni ughuronrr. e re we ne wee ine wo wa ji gbe were mo ka deko gbe oton mi una ti ee tsee tere Eji ma ma ene ma gwo itse kuro mo ka da eko gbe de ne de ne e sin tse unu ki uru ni iloli umru tee tse teei maa fedi eji re do wo urua taa mu gbe re ma je di eju re do wo ogho olo gho tom ma wino afe ma tabi woka ji mo bie tem ka ogho wo ma kaa ogho one wa gin gbe re gin gbe re gin ten thousand gin thousand imeegua wo gba ka kuro o loogho ejilegja owun re wi uwere wo ma ku kuro wo ma tse ireye bobo wo <hesitation> wo wa tse gba mu gbe but babo wa yo kuri inoron wo wa ri gin o wa tee ni ekpo dereke bo bo wa gin o wi ubowe nejua ti mo gin o wi ubrowe ruejilegua ti mo gin o wi ubowe rugua wo gin gbe mi but eji legha owun re wi ubo we ee do ofon mi gba o ma tsi ischool wo re gin wo re uliko iwe ta mu gbe re ma gin e temi ee wa to aghan mu ejiwe gbe mi ee san o mitse sa bati ijere bin oware ra maa gin eyiwe je temi irieji ki ireye ee wa ma gin mo ji tekue biri ireye ee rie ontse rie amakatse owuroeuro wino toson wino tale wino o neun tse ti owurowuro to no buwo gba ren o ne urun ki urun ti wo ma tse owa <hesitation> gba ire wo wa gun eyiwe o tse ubi ren o aku mu ni uwere owowo wa wino owowo wa gin gbe gin to wor re we tson ogha bobo de burukun amakatse wino bene ni <hesitation> ireye ti o san were ene ne amakatse to san keren. Bolo wa gin gbe gin tse wawe gba ogho we ireje ki irege ee wa rie eren <noise> ama katse eteu ren dene <noise> kube oritse kpejo kpenjo di amakatse etsu do ma to ubo tene gha <noise> ene ma gwiste kuro <noise> ene kworo <noise> o ka gin itse tene gwo we ee te to mai itse ka dere ju ira bobo ene ma wi uso wawe ma ka kpe mei ran wu utse a ghan wa ro gin mo fe ran wu utse mai dene gwo itse <noise> ireje ki ireje ee wa ma <noise> ewe ka gwo irabobo mo ka gin <noise> urun ki urun mo ti ka gin <noise> uru ki urun ti wo ma tse gbi reye mo ma ro gin o no ee no ira ti oritse gna fe sa <hesitation> urun ti wo tse wee wa ma gin oritse re tse were wo wa gin oritse eju re see ubo ki ubo ti wo ma gha sisan re ti ara mi o main wo ma kpe oritse ni orourowuro gba gin oritse owa ebe my tini o gbo wo ma ro gin ee gbo o ma tse itseki wo gba fo o ma tse aja ki aja wo gba fo oritse o gbo ube re deri owun re da ene to <hesitation> tse oton ro ghan o ma ee gba ewu gba desin ene eegna em ni ne gba alusin ene ee gba gba egna gba desin ene o gna iron to wi origho <noise> ene we gba disen en to tse oton ro <noise> owun re ma olu iron ti o wi origho re oritse bikan re ma <noise> ireye bobi wino wo ma ni origho aghan origha dola tetetetete <noise> ifon ee wino <noise> bobo de ne origho <hesitation> te la te to uko iron do kon bobo de Abowo ta nu wee wa we wa gin ei tse agan daka dokpe gbe ontse kpejokpo ojo oma tse eggose ti ositse tse gbene ene ka goo itse oriste owa ene uwo nokin eaal wa nemi kpe oritse oludeji atse were gin <noise> were baba okpe bin uyiritere ren o a kpe mi gin demi wa kpita tem gin deni wa ka ro we owun no ro gba ghan we ka ro a gbin eji ma ma noko eni ka tse beru te gwo itse owin mo gio bimo nemi tse mo tse ekpe giri niko mee wa nemi kpa iteku mee <hesitation> ir eye bobo wa gin aghan ma kuro ni owuro wuno aghan ku ko erin agha wa kpe ome ghan ghan we tekun ina bobo mo ma kuoro mre ka fe oton mi do tse urun ko unungbe m teri ira do ka kpe ji ni eja desi gin do kuoro mo kpan omi kworo di wo wa gue ain mummy wee da kpe mi ku eworo main in in ee tse ira dede mo wa kpie ira bobo keren mo ka tson biri wo de sun na wo ma sun gba sun tan mai efi we ara gwo demi da jitse dereke ni irabo bo mo ka gin oritse tse gin wo twi school <hesitation> wo twi uleiko gba wa mee fe tse urun ki urun oje ghan we uwo re wa see oka ra eju ee ro eji ee ne inege ti ee ro ti ore gba bo fo Wo ro eju wee ro eju o urun ti mo fe ohwo te igbe mi oo wa tse oka a lo ogola ira bobo oka gin gbe mi gin gin wo fe je oleeyan main lo ogolo obe eyan ai niko bin niko mo ka gin gbe mo ma bo fo kuro no ka gin gbe gin we n uwumele ain mummy niko ne ts uwumele man agin okan ta me mu ni ebe efen oe di mo ka like emi ro ren mummy wei da ren mummy we da gin da <hesitation> demi re gba ra lo ututa e wo fe ututa but eja we eja gbigbe ren a wa mu ututa mu ni o ma tse eja mimi wo ma mu ututa mu ni wo ka re gba ra ra efo, efo to wo ra we, wo ka mu mi wo ka nuni obe-eyen we gbu mu atako ni gba mu gherefi ni <noise> gba mu beletete ni gba mu orugbo ni, roe ireye ki irefe ti o ma gbo emi oje we, daghan man gin eyi itsekiri rei wino gba se eje we then wo ka tse usin tie, wo ma tse win tie wo ka da re gba ra tse win tie wo ka da re gba ra ra atan diden wo ka da tse egun obobo, bin wo tse egun obobo we wo ka tsikale to ale, wo ma <hesitation> uje ka je di omj ti ojolo tun gba wo ma je kuro ubo to wo kele je wo ka susun ten oje we do jolo wo ara we gba ra tsikale wo ma kuoro kuro, wo waima gin oronron oje wo je ni egin ara ne, ee tse gin gba te ogho, gba fe ogho bin me ne utse we e utse ewo temi wino gba tse we wo ma je ogho we o wa tan

Wo ma ri biri ote bejuto mi <noise> oje o mo gbemi uru dede di mo fe dede o mu gbe mi, ino ma gin gbe gin mo fe mo fe ra urun di me si fo geye o ra ren di ne si too school wa o ra ren di ne si too school wa o ra ipanti to sengua gbe mi ren di ne si to school o ra ispatu e o ra itsan o ra ipoda gbe mi wo ma ri elikun ghan ka tson bon tson ei tse bene gi ee tse sere o gin o wa start gba ron bin o start gba ron oka gin e oton mi we da ron o kan gin e oton mi we da ron ren o, o pan numara ke, o ka bejuto o pa tse wawe, aghan ma wa, aghan kpe wa gba ra ba wun o, aghan ma wa bo no rom we ain frmotsi gbi iyemi mee wa re uboki ubo mee jubogho mo fiofo iye mi we bi iye mi wino gba bemi gba tse ewo tabi o gho niko mo fe ti iye ee ka uugbo mi biri o wino gin were gege aka gin uwo re ma ene wino, jubogho ren aghan neni tse oma meegua to bogho ba ne yin teri bobo ka tse anini mama we wo wi ubowe gba ren gba bogho mama ire wino gba fe owa o demi da wk ino ro, demi tson tab o wa bejuto mi bobo ka gin obejuto mi o e bejuto mo o obejuto mi ee bejuto mi o mo ma wi ubo ne gba bo gba kani gba to odon ogu or odon ejilegua obo odon meegua <noise> mo wa sa re, but biri wo te ba oma we gba tse, mama we de bobo aghan wino bejuto oma biri aghan aghan wino bejuto oma biri aghan urun ti oma ne wino bo gba tse aghan re gba ra biye mo gba go itsekiri ee ka re ichurch tan ene ee ka re uli usen tan Ɛne éè re uli-usen tabi dene ma gba gba nen uren ara ene, a ma tson kuro ama we ee kpe owa jubogho niko owun a wa tse kagin ene ma urua tene wa tse owun re tse oma bobo fi wori gin a nemi mu la ni eju aghan gbodo gbo do awa so oma we gba mu ila ni eju ro ba mila ni eju ro awa so oma we gba mu ila ni eju ro ba mila ni eju ro ee ne wu ti wo fe ba mila eju imam gba ni ila ni eju omegha we o tan ren ama ma la ni eju aghan o tan ren ee ne bin wo te fo to la we o weju aghan e ila we wi eju aghan ren ila we wi eju aghan ren ila we wi aghan ren, ila we ti owi eju aghan ee wa nemi jubogho ee wa leghe aghan nemi jubogho aghan ee ne ubo taghan wino re tori ila to wi eju aghan <noise> ten ila ta mu ni eju aghan aghan ee nemi me ogure, aghan ee nemi ren ju iye aghan wa ren <noise> aghan ee jubogho aghan ee ne bo tangha re, aghan ee jubogho aghan ee ne ubo ubo taghan aghan ee ne bo tangha re, aghan ee jubogho aghan ee ne ubo taghan ne baghan ee ne bo tanghan no ne we a ka buwo gba kani gba ra to ale but ore bobo ti o ka tson mo bie woda wino gba ren re, a gbe eju sono wo nogba ren re a gbeju sono Aghan ee gbeju sono o bini wo gha uru ki urun ti wo ma fe ti a ku mu gbe re o ma ri gin <noise> oton mi we o, otanmi maa sokun urun ki urun ti wo ma fe mo wa mu gbe re di we si ma gege eh imummy o ma <hesitation> den ibeadi biri eghen egbele iyo ro wa uu gbe imummy o, ekpe we ti olukun ini gbe mo like iro, o ma tse eyi maa kpokpo ara, ejuma wo wa ra an nama mo wa bo wino mee wa ju mama we tsi mama we ne, o ne bejufo mi ren, one bejutomi ren o one urun ti mo fe ti mama we ee ka mu gbe mi? uru ki uru ti me ma bro o wa mu gbe mi mo wa gin gbe iyemi gin mama <noise> esen isabatu ti olakunmi ni use mo like iro, ain maa kpokpo ara olekan re wa mu wa, aka da ra gbe mama ka da tson tsen tson tson ovewe yiwe